شي لي كنتماه من هنا لعشر سنين هو أنني نجلس شي جلسة إن شاء الله ونشوف الماضي ديالي بواحد الطريقة إيجابية وديك الساعة نكون كنعدد واحد العدد كبير ديال الأنجازات وديال الأعمال الخيرية والأعمال لي كتكون مفيدة لا ليلي ولا لعائلتي ولا للعالم.